Zaga mor njoŋoo yê šêgi njubaboo yê sura ndogusĩ. Mor-ã ni budi čî, dumosu bugo-ĩ gunna anna-ã ha čoobi, aũ aũ hu čeni. To kuĩ yanuũ taĩ. Aũ mor yidauwo gubudi muro yanuũ taĩ, nîhi gunna. Nooši gunna yanuũ taũwo kubogo di njoŋú. Anna-ã yayundu yidadunnó di to koo di čoobi. Kayuã nuã mohua ni yî kezuũ ni horiĩ, yuzogo ni horiĩ. Yoo aũ mor yida wolla yunu yidaũwo ni budi nerko ŋgirenú. Yoo yî čaã ni tûni čaã ni du yaú, ôbusu hunã su njudouwo njoŋi. To kuĩ gunna gubudi yanuũ taĩ. Gali yanuũ tamma mor-ã njoŋgudo tûrtu togusoo. Ndû yina sura-ã. Sura tudagaa čûo. Sura tudagaa edesuru yê edesuru-ã yuhati gubudi tûgohu naani edesuru kînniĩ buîe de mor njoŋú čuo. Kînniĩ njuzuŋîe. Yoo yina guda mundu čûo. Lêimun ndaa yina to ka a bortuũ ni, čoto dunuũ ni, to koo di yaĩ tudaga du koo. Yoo gudi sura tîbimmaa ni sura čûo, sura budi čûo. Taa ni buĩ yanuũ taĩ gubudi muro mor-ã njoŋu hananummaã. Kunu hananîe koo sura ndohunnoó lôko duna guyunoo kuyo di da hunu du nohîe noo. Kuyodi yunu dunú. Gubudi muro gali du sura buwo mor-ã nohi.